يوه برشا مرات برشا مرض أنا بصراحة منحبش الفيقان باكر اوكى ودى نكون نبدا معانيش نفيق نقول لماما راني مريظة والله تعب، زيادة مانا كنت صغيرة مممراض فيسع ما نستمرض لدوك ماما مكنتش ما تصدقنى يعنى مفهماش عليش، أما ساعات نبدا حمريضة فبعد تجولى لا مدامك أمس وتخليني أمشي بزاف عليه، أنا بصراحة يعنى ما ثماش حدا صغير في الدنيا ما جربهاش الحكاية هاذي.